<hesitation> tarityet kwendiii kocheng suswek, akocheng ketit nekararan nemaite, iin tiondo <hesitation> akoip suswek kai kotech keswet akopupul kokararanit, akoi kolalang'it ipokocheng sapurek che tapulul akonyoko tet ingonyi orit.